العادة أتابع الأخبار من وسائل التواصل الإجتماعي خصوصا تويتر لأنه سريع وفي تحديثات فورية، لكن إذا الموضوع يهمني أكثر وأبي تفاصيل دجيجة وأخبار رسمية أشوف التلفزيون أو أجرأ الجرايد حبة أوزان بينهم، لأنه كل مصدر يعطيك زاوية مختلفة للأحداث وهذا يخليك تكون فكرة أوضح.